<noise> <hesitation> kalau untuk makanan yang bagus buat mato tu sebenar nyo banyak <hesitation> macam telok ado sayur yang hijau-hijau, ado ikan, ado jeruk, ado sayur bayam, kacang- kacangan, cumo yang sering awak dengar tu <hesitation> cuma wortel kato nyo wortel tu bagus buat mato kareno wortel tu ado kandungan vitamin a yang di mano semua nyo ado memiliki sifat antioksidan, dimano antioksidan ko dapat membantu mencegah kerusakan mato dan berrbagai penyakit mato lain nyo <hesitation> kalo makanan yang biso- biso bikin mato kito ni bagus, sehat <hesitation> setahu sayo banyakin makan sayur <hesitation> kayak ikan ado jugo bagus meningkatkan penglihatan mato kito <hesitation> semisal kalo mato kito gatal usaho kan jangan di kucek beli obat tetes mato jangan sering nengok layer hp apo komputer itu biso- biso jugo pengaruh ke mato kito kalua kelamaan nengok tu biso bikin mato kito tu dak sehat jugo, samo. Kalau banyak begadang main hp biso jugo bikin rusak mato <hesitation> awak pernah ngeraso kalua tiap pake tiap begadang tu sambal main hp lampu di matiin awak raso nyo tu gatal nian mato <hesitation> itu lah baek-baek gitu lah kito jago mato kito dak kita dak ado soal nyo di jual mato ni <laughs> <hesitation> cahayo dari hp ni kadang tu biso bikin mato kito jadi rusak apo lagi kalau lagi main hp tingok nyo terlalu dekat <hesitation> tambah lagi lampu kamr tu mati, tu bahayo nian tu buat mato kito.